مشروبي المفضل هو عصير المانجو. لتحضيره، أول شيء أقطع مانجو ناضج وأحطه في الخلاط. بعدين أضيف شوية سكر إذا حبيت، وكوب موية أو حليب حسب الرغبة. أخلطهم مع بعض حتى يصير ناعم. وبعدين أقدمه في كاسات مع ثلج. المانجا طعمها لذيذ ومنعش، وأحب أشربه في الأيام الحارة.